A coltua ruscia pe mi a l'é i grendi scrittoî, a lettiatua ruscia, o Chechov, o Dostoevskij, o Gogol e dapeu a grandiscima muxica o Stravinskij, Musorgskij, e l'atro o Prokof'ev, insomma dimmoghe che eh tra lettiatua e muxica i rusci dan o gianco.